मुइ आफ्ना खान्याकुरालाई अथवा परिकारलाई चिनी है लै मौ को प्रयोग गरिबटे गुलियो बनुन चाहनौ । क्याकी भुण्या चिनी आफुई मा एक स्वास्थ्याकी लेखा निको नाइँ भयो । मौ प्राकृतिक चिज भयो, मौले स्वास्थ्यमा तसा खालका बिगार नाइँ गद्दो, तसोई कारण हो मुइलाइ चिनी है लै मौ युज गरिबटि खाना गुलियो बनुन चाहि निको लागुन्छ ।